آخويا شوف أنا في الموسيقى نشتي الروك، تحيا الروك والروك، على واه تقول شياطين أعوذ بالله، من النهار كامل هوما تسمع لا هدره لا والو الموسيقا هاذيك تكسر الراس، يا ودي واحد يدخل يعود راسو مريقل يخرج راسو يسطر، أنا ذيك الموسيقى نشتيها، أنا لازمني كي ندخل نسمع الموسيقى لازم راسي يخرج يسطر، لازم راسي يسطر، بعد لوكان ما يسطرش راسي هاد شي كامل ما ستغليت والو.